Páll Ragnar Pálsson hlaut á dögunum aðalverðlaun á Alþjóðlega

fyrir verk sitt

hann er fyrsta íslenska tónskáldið sem hlýtur þessa viðurkenningu en hún tryggir Páli Ragnari meðal annars pöntun á nýju verki hjá sinfóníuhljómsveit Franska Ríkisútvarpsins við heimsóttum Pál Ragnar við þetta tilefni ég

gerum tónlist af því að við séum að tjá eitthvað sem við getum ekki tjáð með orðum verkið var upphaflega samið að beiðni

í Hamborg og Fílharmóníusveitar Los Angeles og tileinkað Sæunni Þorsteinsdóttur sellóleikara var frumflutt í upphafi síðasta árs þar ytra og síðan á myrkum músíkdögum hér heima en sú upptaka var send í keppni alþjóðlega þykir ótrúlega vænt um þetta eins og ég var að lýsa við vorum að þróa þetta í gegnum Skype í okkar eigin springa svona út mann hefði ekki getað órað fyrir

nálgaðist mig með þetta fyrir ansi löngu síðan og ég finn það er einhvers staðar fyrir jólin tvö þúsund og fimmtán að ég les Stóra skjálfta eftir Auði Jónsdóttur og finn þar textabrot sem mig langaði til að nota ég fann strax ákveðna tengingu milli textans og þess sem hún var að lýsa þar og hvernig ég hugsa fjallar ekki um jarðskjálfta heldur notar hún myndlíkingu fyrir straumhvörf í lífi manneskju endurspeglun á sálarlífi okkar og þá virkar oft vel að grípa til náttúrulýsinga í þeim skilningi

náttúran er alltaf á hreyfingu og aldrei við mannfólkið erum aldrei alveg kyrr

og niður þetta finnst mér

er mér endalaus innblástur ég er ekki bara að hugsa um þetta í þessu verki heldur í öllum verkum sem ég geri það er líka þannig að það er ekki hægt að útskýra tónsmíðar það er hægt að kafa í þær endalaust og greina þær frá öllum vinklum en nákvæmlega hvað er að gerast þegar maður er að semja tónlist það er voðalega erfitt að útskýra það alveg en sko ég sit almennt við píanó ég sit nú yfirleitt til dæmis hérna inni í stofu eða stundum fer ég annað en langoftast er ég bara hérna við píanóið

að heyra hvað ég er að hugsa ég er miklu meira að vinna þetta í huganum og beint á blað og átta mig á hvar í tíðnisviðinu ég er staddur minna mig á er búinn að læra helling um tónlist en

leiðir verkið áfram áður en Páll Ragnar hóf feril sinn sem tónskáld átti hann farsælan feril á öðru sviði sem gítarleikari

mikið veganesti úr rokkinu

sem ég tek með mér úr rokkinu ég er stundum að hugsa ég held að ég taki það rosa mikið með mér saknarðu þess ekki

með hljóðfæri og flytja tónlistina frekar en að semja sko við í maus höfum einstaka sinnum komið saman spilað

hrikalega gaman í framhaldinu taka einhver verkefni við einhvern tímann í nálægri framtíð hefurðu hugmynd um hvers eðlis það verk verður mér finnst stundum eins og ég sé að semja sama verkið aftur og aftur ég er alltaf að vinna með sömu hugmyndinar svolítið eins og málari sem er alltaf að mála bara sömu